Cara cuci tangan yang bener, kite namanye cuci tangan kan kite kucek kucekkan tangan kite ampe bersih banget. pake sabun <hesitation> kalo udah bersih kite ini lagi. waktu itu emang bener covid tuh, kan kalo covid kan dikit dikit kite disuruh cuci tangan, cuci tangan lagi, nah laki kite dapet penyakit covid, nah kite kan ga tega lihatnye. tetanga kite banyak banget yang pade covid, pade meninggal tujuh orang meninggal, kite kan takut laki kite begitu sakit kite takut nular ngasih makannye didepan pintu. kite kite minum diluar pintu kite kasih, kite kan ngenes dikit dikit ntar habis kasih makan die cuci tangan lagi dicuci, ntar die ma minta ni, kkte bawain lagi ntar kite cuci tangan lagi, cuci tangan melulu hamper hampir hamir keriput tangan kite cuci tangan melulu, kalo cuci tangan kan kite ga ni, kite puter puter kite giniin pake sabun begini kite puter puter deh makanye biar bersih, sela selanye kite pake sabun deh tuh, kite bersihin semuanye deh tuh, tangannye depannye telapaknye, semuanye kite rapihin cucinye, semuanye kite rapihin deh tuh udah, kite cuci semuanye kuku kite liatin atu atu bersihin banget biar bersih banget deh tuh kuku, kukunye kite potongin ampe bersih udah enak deh tuh.